ata paling rantang daku'n kaka so'o gah manga keta ngasang kaka ta'a. Co tara keta tara sampe rantang'n keta laku kaka ta'a ho gah, te ca'n one mai ranga'n hia agu co'o weki'n. Weki diha ho gah lewe poli hitu gah warna'n kole ga ta'a neho ngasang'n kaka ta'a. Eme lelo'k lite nehot nggelek keta i poli hitu dio'n keta eme lelo ata i. Poli hitu gah te sua'n te sua'n gah co'o keta tara rantang'n laku kaka ta'a ho'o pengaru manga danong nunduk one beo dami nggo'o nunduk'n nggo'o tae de ende agu ema daku danong manga ata cupu mai mbaru ami lage sua mbaru one mai mbaru dami danong hia reme ngo kalek one sawa. Reme di'a keta kalek ho'o hia gah, toe ma sadar'n liha cai kaka ta'a gah akit du wa'in. Bo te ca'n liha toe keta manga rasa'n liha nggo'o beti'n wa'in. Woko beheng beheng gah hitu po rasa'n liha neho ceres keta wa'i diha, kiki'n kole liha gah one keta tundel. Poli hitu gah pas rasa rasa liha leng keta beti'n tundel ho diha gah lelo liha nggo gah mulai bara ce koe tundel diha ho'o gah. Mai hia ho gah benta taung sangge'r taung ata sot lut hia ngo kalek bo. Mai tae data gah wa'i ho'o de hau pasti ali kiki le kaka ta'a i bo. Akhir ne gah dade hia ho'o gah dade ngger one mbaru di pertama'n, mai ata one beo dami gah na'a mai ise gah dade one mbaru. Cai one mbaru a- ata ho'o gah luma de di'a lata tu'an one tundel hitu'n bo luma le mina manga ngasang'n one beo dami mina nona mas. Bo keta du pertama'n gah pas luma'n mina ho'o gah di'a keta liha rasa'n. Tapi gah pisa leso wa gah bara keta i tundel diha hitu. Akhir gah mai tae de ende agu ema'n gah co'm ngo ba sale puskesmas kat wa'i de hau ho'o kudu di'a lelo le dokter sale co i tundel de hau. Akhir gah cai sale gah pengaru rasa'n kole liha gah leng beti'n agu leng bara'n tundel ho diha gah, poli hitu gah mai tae data sale puskesmas gah harus ba sale ru- rumah sakit. Ata ho'o, akhir gah mai sangge'r taung ata gah dade hia ngger sale rumah sakit'n gah sale ruteng. Cai sale gah periksa le dokter ho gah wa'in gah leng keta bara, akhir gah mai tae de dokter gah amputasi kat wa'i ho'o. Akhir pas du hitu gah amputasi ko co'o wa'i hitu gah tapi gah toe ma berhasil'n kayanya du amputasi hitu lorong nggitu hia pisa leso wa gah rowa sale rumah sakit.